Eh mi wiyan mo o tokka hakkilingo bebandu maakko arandewol kam baawo o hakkili be bandu maako kala nde weeti fu o fina be law nden o wurta o dimbo bandu maako malla dogguki o wada keerol babal o tokkata doggugo be fajjira cub o dogga o yaha jei baldeeji sedda o laara